Ko woni bote e torra gollitirgo belinirga <noise> nafa. E wodi ko annasara waɗi fa yande latinde no ɓeyda welugo nefa, ɗume woni bote magga e torra magga, bote magga ni <noise> ɓawo lumo maɗa fu a watti a tawan ga e ɓeyda welingo <noise> on e no yawi jongugo. Torra magga e wodi biybe latibe e nga wodi ndiyam ngon diyam ɗan nga wattata a ende nyandu mafa no beyda welngo. ndiyan ɗan e nga torra e ɗan lato torra e jammoji <noise> nyamu nafa kan mabbiwi no hana gollire be, wobbe yi e no hana gollirego.